Mappekkoi carana palu e napatamai paku lo aju <noise> akko mabbicara ero kiq ye palue yattattekeng bawang akko ulunne ero paku e nappa ero matanna paku e le patadangngi akko yaseq na aju e matu le tetteq bawang ero ulunna pakue nappa tama sendiri ni matu yero paku e lo ri lalenna aju e tappasanni ko makkoi ro.